tǝkʊraŋ mɨ faŋceŋceŋ, tǝkʊraŋ mɨ tǝta, tǝkʊraŋ mɨ tʊʊ, tǝkʊraŋ mɨ kʊraŋ, tǝkʊraŋ mɨ pǝrɩmata, tǝkʊraŋ mɨ nɛŋ, tǝkʊraŋ mɨ faŋceŋceŋ, tǝ tǝnɛŋ, tǝnɛŋ mɨ rɛŋ, tǝnɛŋ mɨ yi, tǝnɛŋ mɨ ta, tǝnɛŋ mɨ niǝ, tǝnɛŋ mɨ tʊʊ, tǝnɛŋ mɨ kʊraŋ, tǝnɛŋ mɨ pǝrɩmata, tǝnɛŋ mɨ nɛŋ, tǝnɛŋ mɨ faŋceŋceŋ. tǝkʊrɑŋ, tǝkʊraŋ mɨ rɛŋ, tǝkʊraŋ mɨ yi, tǝkʊraŋ mɨ ta, tǝkʊraŋ mɨ niǝ, tǝkʊraŋ mɨ tʊʊ, tǝkʊraŋ mɨ kʊraŋ, prɩmata, tǝkʊraŋ mɨ nɛŋ, tǝkʊraŋ mɨ faŋceŋceŋ, tǝnɛŋ, tǝnɛŋ mɨ rɛŋ, tǝnɛŋ mɨ yi, tǝnɛŋ mɨ ta, tǝnɛŋ mɨ niǝ, tǝnɛŋ mɨ tʊʊ, tǝnɛŋ mɨ kʊraŋ, tǝnɛŋ mɨ pǝrɩmata, tǝnɛŋ mɨ nɛŋ, tǝnɛŋ mɨ faŋceŋceŋ, tuuru, tuuru mɨ rɛŋ, tuuru mɨ yi, tuuru mɨ ta.